Ман бо як дӯстам нофаҳмӣ кардам. Баъдтар пушаймон шудам ва занг задам. Гуфтам: Маро бубахш, ман намехостам туро ранҷонам. Ӯ гапҳоямро шунид ва гуфт, ки маро мебахшад. Мо боз оштӣ шудем ва дӯстии мо мустаҳкамтар гашт.